Eh ebi mama iwo lue yakho-obhokban yo de <hesitation> eda-gbon-ne timeni akpo kpa mena wo huemhonlen, me na guiyimhen gha muen me mhan se wanre egenni mena wo huemhonlen okpia, okpina no ogi-yan muo-webe ohen-hen egeni ena we eyan sabo muhe bhi-i school ni me yo gha okhere gbe mena rudale, le-le meghise bha nia ena we mon yan rumhudale kiyeke bhi e class nimen kaye sema riele, irimhen gha lue de ooo, ona doh wanre iyi-mhen gha ri-iwina osowa ni men, iri-maverva-doh lue lue ooo ona doh wan re mahia na ko do-gha re-ni owe-ebe.